Hanigny tegna hitako tsotra fananaovagna azy sady tiàko koa mahandro atody, satria n- n- magnano azy tsy sarotro avy eo i romazava, regny tegna tsy sarotro mihitsy fananaovagna azy.